Bino byebisori obo omuli ebyo mwaka haghuma nebyo omwakisuki, ebyangalhangira engakwa omunyalhi ingye ngi ngye omwabyomwaka ngindikuha ekyerilheberyako ekya ekye embunu, ngoko yikasatha ngoko yikasondaya ebyerirya kutse embulha eyabiriwa ngabya engalhangirayo ngwakwa omunyalhi, inahirako embatha nge kisoro ekyakabiri engeri yikaghitwalhwamu embulha eyabiriwa nengeri yikalyamu. Nayu yikanitha omunyalhi neryo ngindighenda okwa kyakasathu ni kisoro ekya omwalhi naghu yikindebya eyembunu eyoo enu emilhangirike yaghu nkwa yo mwaka yikakuha ekindi kisasani eyo nerilhangira kuyu wuthya wukakwa obuba haghuma no munyalhi, ebyo byebisoro ebyomwali haghuma nebyo mwaka ebya ngasamalhira naghe engakwa omunyali.